Na jɨꞌɨso viko mayu á nda naja'aña'a ye martuma á, ye jɨꞌɨso viko na nka na xindeso, jniño kajlaso, jnu iyo jniño nkai ye jnu na nka jniño na kajlaso, <hesitation> -ki <hesitation> ña'aso ɨ́ɨ́n luju nduku taka lɨꞌɨso kuxinera lo nandɨꞌɨi ya á, xi <noise> ni yeeso viko lo naja'aña'ai te na taka ye na xinde nkasoye nda'vi jnu na nka kuu jniñoi na kajlaso ja'aña'ai ye jɨꞌɨso, te yajá te jɨꞌɨso mise nka, kii ye lutu kii te jɨꞌɨso mise. <noise>